Ehe gne <hesitation> famoaha- fomba fiasagne famoaha prin a- printy zany, da gne asa haninao amin'ny e ordinatera eo zashy gne azoso amign'alalagn'ny <hesitation> ame famoaha printy na gn'imprimanty, izay zany gne raha naninao gn'amignao, da afakinao azoso aminazy.